अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका के एक देश हावय। ये दक्षिण अमेरिका के दूसरा सबले बड़का देश अउ। दुनिया के आठवां सबले बड़का देश हावय। अर्जेंटीना के बारे म कुछ खास बात। अर्जेंटीना के राजधानी ब्यूनस आयर्स हावय। अर्जेंटीना के नाम अर्जेंटीना ले मिले हावय, जेकर अर्थ चांदी हावय। अर्जेंटीना म टैंगो संगीत अउ नृत्य बहुत लोकप्रिय हावय। अर्जेंटीना म पेटागोनिया, पम्पास, एंडीज जइसे कई क्षेत्र हावयं। अर्जेंटीना म इगुआजू झरना हावय। अर्जेंटीना म जंगल कटाई अउ प्रदूषण के समस्या हावय।